ⵇⵓⴷⵍⵉⵇ ⴰⵍ ⵇⵓⴷⵔⴰⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴷⴰⴽ'ⴰ ⵍⴰⵣⵣⴰ, ⴰⴰⴳⵉⵎⵏ ⵡⴰ ⵜⴰⵉⵣⴷⵀⴰⴼⴰⵔ, ⴷⴰⴽ'ⴰⴷⴷoⵏ ⵢⴰ ⵜⴰ'ⵔⴰ, ⴻⴷⵉⴳⵎⵉ ⵢⴰⴳⵉⵏⵉⵏ, ⴻⴷⴷⴻⴽⵏⴰ ⴳⴰⴰ ⴽⴰ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵡⴰ ⵉⵀⴰⵏ, ⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵔⵉⵢⵇⵉ, ⴻⴷⴷⴻⴽⵏⴰ ⵣⵉⵏⵀⴻ ⵍⴰⴳⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵎⴻⵜⵜⵓⵔⵜ, ⴻⴷⴷⵉⵍⴰ ⵍⴰⴳⵢⴰⴷ ⴷoⵏⴻⵜ, ⵡⵉ ⵡⴰ ⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ. ʻʻⵉⵍⴻⵢoⵎ ⵡⴰⵙ ⵏⵏⵜⵉ, ⵍⴰⴽⵏⴳⵉ ⵡⵉⵎ. ʻⴻ ⵜĻⵓⵎ ⵡé ⵙ po ʻⴰⵡ ⴱⴰ ⴱⴰⵢ. ิⵜ ʻⴰⵡⴰⴷ ūⵎ ⵏⴰⵍ cⵀ vⴻⵍocⵉⵜⵢ.